<noise> rxiw ny par gack nenu ný gyzeny nú th lugar lat rkaz nú porque gizáloh nu’ desde gét, hasta gýa, per numá dóigá-dóigá pas ga-pas gá txón te txi gyzeny nú, per valná desde gýa zaloh nu’ pues queity nú gyzeny nú hor ni rcaz nú.